Jale, je'e yë chocolate ji'i a'ax kap nëje'e myëxë mëdë yë cacahuate jua a'ax yak jadyë ayoy a'ax naxi'ibë pyadyë o tyam a'ax neje'e kyxtach dun a'ax tyunyë.